أقله لا تزعل كلنا نمر بأيام زي كذا خلينا نطلع نغير چو ممكن نروح ناكل شئ تحبه أو نتمشى شوى بعدين أستمع له إذا يبغى يتكلم عن شغله و أحاول أذكره لمواقف مظحكه أو تچارب حلوه عشان أرفع معنوياته الأهم إنه يعرف إنه مو لوحده.